Jö na pacö römö jükö awol ï pacö ï yoo më nënö nï cem obedo na leng, ëka ba ëmakö cem pathï nï jï duc myero ömak cem, myero jö na tedo cem önënö nï etio gïnï kï jamu ducu bene na leng.

Më bedo kï yot kom nïnö kïbëc an mïtö acam cem na papath calö nyig yen ëka calö cem ëka calö cem na möc cem kïbëc tye ïë an mïtö acam anwong nïnö n'örömö ëka thon anwong yweo n'örömö.

Jö më karë ni dong polgï wotho awotha kï tyëlö ka ëcïdhö kanya cwöcwök ëntö polgï dong bödaböda, onyo pikipiki n'ëcülö acüla onyo epango apanga më terogï kanya gïn teri ïë, cïdh ïë rwök mërë kanya aboco

Onu myero ënën nï epuro nget coron ökö, ëtwëö ökö, ëka eketho dhögë ökö ëka pol karë eketho pii kï cabun ëk ngat na tiö kede coron ölwök cïngë ökö nïnö kï nïnö onyo caa kïbëc kinge tic kï coron.

Acwakö thama nön rwök nï ëthïn anyira mïtö öcïdh gïnï ï cukul.

Gina bër kï ï gwërö jö kïbëc kï pacö ënë nï, ka two nön obino n'ëgwërö jïï ïë ni ba dök makö ngat mörö, nwongo jïï kïbëc do tye agönya kede do makö dhanö ba dök makö na rac më neko. Më arïö mërë nwongo do itye kï gupu n'örömö ï komi na jükö two nonu.

Kite më jükö nya ka two cadö kï ï kabedo onu ënë obedo më tic kï coron ï yoo na bër, lwökö cïng ka itio kï coron, umo cem ökö na bër ëka camö cem na pod lyeth na pod etedo ateda.

Gina marö kelo two taïpod ï kabedo onu obedo modho pii kï ï kabedo na ba opore, modho pii kï ï cuma, modho pii kï ï theng gudo, onyo nwongo pii kany mörö n'ögürë ïë kadi kï ï dam inwongo ba leng, gina mïö wan enwogo taïpod two taïpod ën ënönön

Pï yërö ëtëla, wan ëmïögï karë më tïtö bothwa nenogï na gïn tye ködë pïrwa ëka kinge dong ëyërögï na lübërë kï ngö na gïn ötïtö bothwa nï gïn ebino tïmö.

Winyo lok

Ïcïdhö ï öd yath ka nënö yot komi ka cwinyi öpwöyö ka iwinyo görü më komi ïcïdhö ïlïmö öd yath.

Tic na römö mïö dhanö römö nwongo two jönyö nama acël obedo myël ëka më arïö nywakö ködë gin mökö na bïbïth na calö akur, olyedi, akëth ëka mënë ökënë ënë nï buto kï ngat na tye kï kudi two jönyö.

Mïnö ëthïnö buk më acöa, wïlö kalam, wïlö pencil, wïlö unipom ï kom ëthïnö, rangö cem na myero eter ï cukul ëk ëthïnö öcam.

An bara acïdhö ï lobo mörö pod na path, an pod atye ï lobo Uganda këkën bara acïdhö ï lobo nökënë

Bedo ï nget ngat na tye kï two awöna öpïö na wölö na nwongo ba oumo dhögë ëka ërömö jükö ka cë onu ëgwökërë kï ï nget jö na tye kï two ni ëka ka wölö gïnï myero umo dhögï karë kiducu.

Koth cem na an amarö rwök ënë apëna, ngwedo calö akëü, calö amalakwang, böö, böö ënë dong da amarö kadë kom ba apii ba acël an acamö böö acama nïnö kï nïnö tëk ka tye.

An atwërö gwökara kï ruko böngü na pëk, kï ruko wör ï tyëna pïën tye kudi mökö na dönyö kï ï tyën jö.

Ëtwërö nwongo two kölëra nakun nwongo imodho pii na reco caa mörö thon nwongo ïlwökö kï wangi ïrömö nwongo two kölëra kamanunu. Cë pore nï mïtö itii kï pii na bër

Onu ërömö wëkö coron onu bedo na leng ka epuro ngete ökö ëywëö epuro eumo wie ëka dökï ebedo kï wangö kï lum wëk obed na ba ngwee.

Kwan ökönya më ngeo cïk më lobo rwök mërë cïk na makö ngöm kite kobedini ï caa ni jïï larö kï ngöm ködë ka onwongo ba akwanö onwongo ba angeo cïk nonu na dong anïang ïë nï ömïö ï caa ni an arömö cung më nënö nï ngat mörö ba römö maöna kabedo na an atye ïë.

Komï twërö nyutho nï del dhogi öthwö, komi öthwö na tar, örïö nwongo oneki, ïï nwongo öjöbërë ökö, manön anyuth nï pii ope ï komi.

An amarö, an amarö pur, amarö kwaö gin apïdha calö gwënö, dyël, dhyang, onyo puro with cem na papath na könya më kürö kec na nwongp bino botha. Wëkö an ka atio onyo apuro, awinyo thon yot kom na tëk.

Two kölëra römö podho ka emodho pii na ba eketho yath ïë onyo mënë etedo ma tye kï kudi na mïö lwak two kölëra